Au lo de varam ka ti rimui tema alo ne vatono siam, sene ringo make nga tikam in e kang aun na aun lo ne del varam kese tanga vatono e tena kem mo ho kem sapa va nga e hian sene nim to ale leuro per e kem timto ale vue nama, kema sa pu na kema sa ka e gol kesa ka e gol kem sa nin kem sapa langi langi langi langi ma pe kem sa kae visos nga me kakae kesa kala loi kala loi kem ta vaurie sene siam le gol ena ke sa hoho i kem sa vauri i pisa kem sa pol ausi le gol. Ang kem pe kem ta kai tovatono alo ne utoi kai tanga vatono kem sene lang mo tonghum mai kem sene long mo ne po anga lo ne sos pen ne lobuhe nga mo momi kem sa kai kem sa poi. Per timsie. na per kem somia ro lohenhe na pe kem ta kiloi pe kem ta ini. Aun lo vatono ti kata ringo madi di mo ini. E go burmi min komia tikata mui mo ringo madi mo ini siam e. E kanep e tena kem sompu sopu longa mo nuye tania tania pe tisomp sol anga oh e kangep tim to pe tisompu nir pe tisan pu ka e gol. Ti sene pung ka e gol ena pe tsompu i ngkai ngkai ngkai ngka pe tison poi along ngol tison poi along gol ena pe tsong kai tavatono. Totisan kai ta vatono pe tisompu poi ale labuhe anga e kulik pe tisanin ko e he tisan nin tone ma niu per tita po e labuhe na anga ma niu tisana po e labuhe na anga ma niu pe son ni nunia ma nim sie ma sene nim sie tisonin tei. Tison tei ena pe tison poi tonga kaulele niu ma sen poi tang kau lele niu pe tesoni tutoroi tutoroi tutoroi ma pe tison ka e henga kakae pe tison lang lang i lang lang i lang lang i ma mele e labuhe nga mo poi anga lon lang langi pisa ma pe tisoni mpoi ma tisan pu vauri i tisane vauri i pisan na tison nir tison ka e bur sigol ma mo tison poi ausi loi pe tison pu vauri i tsene pu vauri i vauri i vauri i pe tison po e delanga diai ma tisan mpu del anga dilai petison nin polanga le vue nama ku mo nim ngil. Ko ti somam poi alo nuye kamui mo mngil som bek ma ke barasi vadik anga kese mungkone mo inie so siam tson bek ke manga tonga vatono buop ta ringo madi toroi anga oh pukani ome inie pukani okam inie ko ikem kem ta ringoma kem nekangep mo inie ke ling del min min mo yali lon ke tinie poileng ena ma. Gom burmi mo inie ekeng ana mo ini mo ekeng ana mepka sene tuloi ena se tong hum mai, se tuloi tuloi tuloi tuloi mepka kese nir pe se ho ho i pekese salim mi ma. Kese ringo make toroi ma anga oh nani komun oh nani komun. Ko kese mali i rongo ma ke toron siam mene rie si kamui mo pi siam mo time anga tita gua tisome ringom madi toro ne nim anga tonga vatono ne nim anga un kem sa ro nenim ana taun lo del varam ti kata mui mo inie mina so siam. Nenim anga toun lo del varam nin tanga vatono tikata mui mo in buka ni mina so siam komia mo ne nim ang kem tonga vatono. Ti pamung kinkin anga lo ne nim anga lo mato un lone de varam, anga lo nenim ano matong lo del varam ka kom nga ne nim ang tonga vatano. Ne nim anga tonga vatono mepka kabe meblik mo malanga kese gua na ke gua nama ke ka mui mo vanon kone ike gua maske alo pukanga siam le per oh mene kem sa pu kem sa ka e gol kem lang, lang e puhai kem ta moni ma kema kata mui mo vanon kone anga lo pukanga aun siam lo ne va nga komia aun vatono moti min tikata, tikata sone pukana go nomin ana go aga time toni siam, reo no min ara mepka tikata ringo madi taron munko ti ringo madi taron pe so mui ma, ko time anga ringo madi taro siam ti kata ringomadi mo inie bikos tison ninie son bek ti kamui mo kon ka lol di masi vadik nien tonga nga kem me nahw di tika me in buka ni time boboroi moikem muntua di kam sama boboroi, ne nimani ano manga pur atomung tison sokom anga kom sa boboroi tisonin nun ya ngker mo tison him rarek kom bikos ne boboroi ni kamep ka me blik. Kom sa boboroi na pe siam ma tika ta mui mo sa pka kom ti son to mamring kom mo tison tomamring kom mo tison ngen alol kom bikos ne boboro na ka mepka me blik. Ti seneng gua na kesen tanun siam kese ro puka nga toun tanga va tono me ne va buka monga ma e ialguem. Vei nomin ana ke toni kone na yo kame in nomin ani siam bikos ke kati rimui tema nomin anga toun lo del vanam mo min nga vatono keka remui tem tan siam. Ko i mung kone i remui tema nomin ana pe ke se ringo make oh nomin ani komun oh nomin ani komun. Nani kome inie anga vatono ke kame inie un siam. kem ta ringoma kem toro mene konga na ne bung yan anga sene nim to per e keng mem to ko bung ya anga kamem nto pe keng kami mui mo mnto mo kepka kese inie na kese poileng ma, masi vadi ngpi tikata mui mo poi leng siam. Tisonin nun ya tison ninun ya ne vanon min oh ne puhal di nga mo inie anga vatono.